Ny karazan-dronono fantatro izao a: misy ny rononon'olona, de misy ny rononom-biby, de misy ny ronono avy amin'ny zava-maniry, de izay izao no mahasamihafa anazy zay fiaviany tsirairay izay, ny iray avy amin'ny olona, ny iray avy amin'ny biby, de ny iray avy amin'ny zava-maniry.